Oireau e iava siposipo parovao ro rutu irapa siposipa papeira auiava osia rasovopa vearopievira rutu, era aue kare rutu uiriparevera era uuoto era vearopievira rutu ra vutapaveira, oaia vearo pievira rutu oirara rutu rapa ruipa pavera era oisio osa ragai rapa ruipa rutu pareveira ora okarevu okrea veapasia vearovira sovopa, ari raraga era ari eravua auoro roari kokovarato osia sa ro ira osa saravira touparevoira era ira raga vearo piepare veira, roira vearopie vira rutu sisiavara tourevei ave ita oruotoa era, era auevisivi touareve ora irauvu aitereapa ruipaparavei ra uva roruto votoa ira ragi vera rutu pa reveira. <hesitation> uvare roira era era ragai vearitapareveira, vearopie vasi vira rutu toupareveira, pou paroviroreira vo ragai aueia vutaoaro aueia osia uvuipa ra eraia vutavuta rutu pavera vovaia riaua eraera vosiara aiopa era uuoto vearopie vira rutu.